Ko diewammi telefon am ley nialonmaka, min wawa hisade, ana buri cilli hujunere biata. Sabi nde mi walaa golle fu, telefon tan ñoƴƴammi. <hesitation> Ɗun ne neɗɗo waawaa hiisaade. <hesitation> ɗum ɗum haɓodi, eyyo. Alkadara no ɓatakeeji ngardata jooni ka.